Alenii achamee tukul achame teta akachame ak achame ngokie akachame artee akoo missiingii achamee kechee ana koo ngokie amuu ngipugan ngokie koo toretin arakaa ngokie koo yeimeche ialde ialdai imeche ialde mayai koo achame missing amuu tareto ing paisyonik che mengechen ko kochee achamee kechee amuu kechee koo ngoit akot too cheng'ering kumuuch icheru ak itilchi kele kaitu akot too cheite tiptem koyache icheru kechee itilchi koo neu teta koo achame amuu paee konyuu.